Ny ataon'ny vitsiky izy koa fa hamorona ny andiam-bitsika, voalohany aloha, ny vitsiky manana sojabe karazana hoe: ny mpitarika ny tegna le geda aminjare, maventy zany, iny no mitariky na mandaminy, ohatra hoe: toerana hipitrahanjare.